د وخت کلمه واورم، نو زما په ذهن کې تېریدونکې شېبې راځي. وخت داسې یو شی دی چې هیڅ څوک یې نشي درولی. هره لحظه تېرېږي او بیرته نه راځي. وخت د فرصتونو، بدلونونو او پرمختګونو اندازه ده. که وخت په سمه توګه وکارول شي، نو ژوند ښه کېږي، که نه نو ضایع کېږي.